Ore manuang pangu ore mawuntingi to sejarahne ondey budayane rakel, rakel budaya ne. ore one suapa nde sukar jadine rakel <hesitation> to pihoan to mata su pangu baya mamiho panitia makoto <hesitation> tu pihoan kite mu karjadi ma jadi to kanya. Sep su acara te'e rakel to pihoan kite apa to <hesitation> piniho tuah tu <hesitation> naka bonans kite <hesitation> tonu namangun wanua ti'i pa lolos kite wa kura kura makoto <hesitation> apa to piniho mangase to pona ra suwa'ne <hesitation> pihoan kite to kanya